نحظر قدر يكفي <hesitation> المعكرونة الموجودة عنا، <hesitation> نغلي الموية، نحط فيه موية نغليها بدرجة مناسبة، <hesitation> نظيف المعكرونة المناسبة <hesitation> حسب عدد أشخاص، لإختبار النضج، <hesitation> ونصفي المعكرونة بعد مدة مناسبة، ونظيف الصلصة.